Upas a matate ne tama vavatuts voso mane to tose voa na veni. Op inoma nom a ar pa mia ti, va papai nom a ar pe tsinam, u ar ka sino. Baim agono a kuka ar. A, ar pa mia ti bam a ta akuk. Ma tate buarr veri kora voro upas. Op a mia ti, vaviu a buar en inu. Tsoe ko an, ge se a baur pa ruene. Mia ar vati, tivati to noma, vavu a buar, tsiako upas a buar, baim a tsiako vosata buar ma tate upas buar veri kora, matate ne tama vavatuts ane, baim a asa en vanu, baim a vapaka tsue ka toso a vomu, mukai. Upas pa mama topo, ka nabana tsino u a voana e en komana tsa kita tsoe e an va upas, mukai. Nabana komana tsa op atate. Matate upas nan tsetsako nom. Ean, matate buar veri tsan mama topo nom a nabana. U nom a nabana, inu pean, mamatopo nom a nabana vakav. Akua, tiva vui, kaovo va vui, lapun, ean tsa mamotopo nom a rior baim vets. A rior ka vets akuk, tsiako upas a mia ti, i to nnao sok ma vavui a buar. Tate buuar veri kora, a matate. Ma ar vavatus <noise> ka romana nen temenu a maar buar veri. Ti tsa sata ena peom, kan tsiako upas nom a buar. Kita tsiako upas na voan, kan mamatopo nom pio. Baim a bin a buar, tsiako vasata voan kom baim a bin buar, oyia komana tsa ta o kokomana. Kata o kokomana vo upas, ka tsino op inana soisa ka vavui pean. Ma tate buar veri, ma te upas nee tama mamatopo ane, ka vata ne voa veeni nene tete menu, ka vavahots nu a nabana, romana, tsa ti tsoe ene pene ge, tsoe voai neeni, ene to te vos nenu po mamatopo. Oyia rova kora